Ñy tamatesy amy boaty, azo hajàry ie, samby manany ñy fotoa azo añajària azyalohany ñy tsy azahoa mih mihina ñazy. Manahaky anizao ñy fandehany :laha i ro mbo tsy nisokafy, azo hajary añatiny ñy raiky ka hatraminy ñy roe tao aminy ñy toera maiky, manintsinintsy, lavitsy ñy masoandro ;fa laha i ro fa nisokafy i,ajàry añatiny ñy limy ka hatraminy ñy fito andro ava <…>.